Abina kare kawit na mising la before <hesitation> araan ga mumut kavieng town before ka doxo mase gu ken gu ken raun farawuk la suk kawit na gat a zaan kana baalas sunum guna raan doxo mase kawit na roxin amun saak du dinau ma di sop famat amun saak kawit na roxin amun saak di spak farawok tanin kare ka roxin amun saak di rapim amun furavin amun saak di finau ma araan di ramin nu gu sangaas nu zing <laughs> (ter) amun saak angkanan dina valas nu xio sapos kawit gu soxot guna liis amun saan sunun mising a bilum a phone a kakal sunum din sop ko nu or di ken rapim nu sapos nu a ravin. Madina sop famat nu ziat sapos nu gu reta mah kawit gu naf guna bekim amun mit nanda oh dina sop famat nu ma kavieng town kawit na mising la before amun saak di wut laamun amun bina la mising amun amun highlands amun sepik ma amun pop varawak di wut ko di sarak fawut amun kainkain amun a pasin sinanda ma di wut fazaring faring amun vunalak inarit oh di wokang fatale amun saan amun saak di wokang a homebrew ma amum saak di dinau nganga maa ka roxin a mun saak di wokang amun holdup farawuk maa kainkain maa sapos gut soxot guna sangaas labung guna mas sangaas varing amun. Amuk <hesitation> dina mas gat amun saak di sangaas nakaran ko guna ken sangaas labung sapos nu wan nu azaxai oh kawit ga ngaxam adu guna ken sangaas dox mah <hesitation> aza aza nalak la kawit ga reas gana piaat masing faah labung uru mase oh gana piaat masing faa ka roxin uru fandas izi ya la avang island. nandia zingbe kawit aza nalak nandra beh azaran ko dasna ko ka vase naan ko guna izi kare ma guna guna simbong ni gana waan laaza bina ma gana zelang a vanganing sindia ma gana wule wut maa ka sarak a axaleu si nandia xo Maa xa waan ko wule wut ko nau ka wule wut ko tangan avang island maa ka saleng ka saleng fanganang ko ma ka raa- in avang vaal kawit na vaal lapuk avang vaal mamat ma ka zangas puzah xo ka kaas a maara xo kawan lamaskana vaal ka wizik lamaskana vaal xo ka raa- in adi baayaak eh adi baayaak angare kawit na zuzuf ma xa mak taksart mase mah tamon guna raa- in naan ma ka vaazei analak ka namarat ka piaat ko doxo naiya gana suruk nu ma ganwaw tus nu laxon ma ka suruk a baayak ko ka tus nan apa la xon katus fanong naan ko ka fazaak fuling naan la vaal ma k resin nan ko la vaal. A baayaak ka namarat ko ka fasae naan oh naiyau gu wokang doxo mase ni ma nare xo kana laas a vang zaan sunum ma ka vazae a nalak gu waan apa lamanar gu a raa- in anor ma gu vaani anur ma guna suruk <hesitation> anur mamat ma araan gu wule gu suruk anur angkanan ma guna resin la toranum la toraaxaleu ma guna waan maa analak go ramarat maa ka piaat ka doxo niaya ma kana vataling nu xo magana wule kana suruk ramarat ma ka piaat ka dox mase gu ken pule xo ma ka do ka sarak ko axaleu zina xo ka resin azaan anor la tora axaleu xo maa Ka kaul wule la bina ko ka kaul kaul kaul kaul ko la biru wana araas ko ka langarang azaan ka pow lamar ka tanim mase nan ka raa- in nat fanalak natfanalak nicepla fanalak steret mase afnalak ko ramarat ko ka raa- in nan ko ma ka piaat oh nu mase gana suruk nu madina waan ya labina saraga ma ka sarak ko afnalak angkare ko diwaan ko labina di baalas ya xo ma dasna sina ko ka angkanan faa ma dasna ko ka ramarat maa ka piaat ka tangan nan lawop go saleng fanganing pana maa afnalak ka ramarat ko maah ka piaat kanaf guna. Vaazae nia how guzarak analik angkanan? Ma analak ka ramarat mah ka piaat araan gu waan guna raa- in adi baayaak kana wilaan nu ma guna wilaan naan ma naguna wut ya labina. Ka piaat sh kanaf gana wokang sait unig kanan aam ka piat ka doxo mah ka suruk axaleu sina xo ka wan ka ka kaulkau lka balas la bina sina baayaak angkanan ma abaayaak angkanan ka piaat oh niaya gu wut bala guna wilaan ni wana amun saan saraga ma analak ka namarat ga les ovartang amun saan sunum kawit na doxo ma araan gu wule gu suruk ah anur kawit a nur amarang ma guna wut pana aran gu wan la axalwu xo guna resin la tora axaleu ma gu wan a nalak ka ramarat ka piaat ka doxo gana suruk axaleu ma gana wule lak labina gana raa- in dasnugu sait maa gana wule wut maa gana lis sait amun fanganing sina